Cakkitii mi ñaamde ko maakoroni. Maakoroni ko feewna haa gasi. Ko conndi. Jooni noon defete. A hoccan barma ma. Caggina, mbaɗa hen lebam, mbaɗa hen liyam. Ni woni moola maakoroni o, tummba e nder barma ma, ngoppa haa ɓooya seeɗa, mintaaji seeɗa tan tawate maakoroni ma ɓenndi.